Deku iin koo nrité nanixi koó nriuté, rekú. <hesitation> janá <hesitation> na nan nani tá ja <hesitation> ta ján <hesitation> vixhí a nrengú non yuté yu'a konga nana jan koó nrité ajan ho máta vixhí ihó, tá yuté ihá <hesitation> má yukandió má <hesitation> yuntá vixhi kó yuká kó ana anajan kó koó ña nani tortuga nani <hesitation> angrejo nani tajá inká inká nrekú ño'o xhikó ñe'o ñakú jana aná.